atam midafeda <hesitation> barre <hesitation> ak jungolli dabrati yaani won dursa koban cchole borbadheda, won lamessa yaani yaani won ak jacketti jabdu hamtu borbadhedda, tasadesit yaani won deru akii yaanii surwallia tamil kinki waannen badda sun kas ijemme yaani qoranfa qoratifa kulli ama won yoyote ani athirt won akkanatan illalaadub won akanattan bordadde itbaa won akasinsun